Oli babé néni sooj éjogi bu nubilé ékaan nusontéén yo, aw béjoow ubajul érééb yara bufunuk; bufunuk éramba nak bulako, nubajul érééb yara bufira butak; bufira butak siin nak bulako gatama soit to sundo, nuñul yo jaraam ñul nubang, nuwaléén yo inja yiir, nuŋa nuréém néni watihi sooj hi bugakolo.